akavuka mkitali asubuhi, ndayanza kunywa chai, ndakanywa echai nenzya kolako ekasi ya. Ndakamala kola ekasi, nizyakola tsisaa tsinne, nengaluka yingo, nenyola vakatomba otusala, nenywako tusala nengalukako mu mulimi, ndakakaluka mu mumbili, mulimi lwa nzinzadzanga kulimako kidogo nengaluka nyola vakalomba. Bajuisa mambere, mambere kaliho, bajuisa mambere nomba bambe mambere kabohi, nenywako vikombe bibiri baas nembuula sawa. Niyakola amukolava nivalombako vichima khandi mpaka khandi ngolrekho chai khandi ya amukalova khandi, khandi chai nakhalachrako vuchima kandi nywako chai. Ko nayanza chai, mavere nende vusela. Vyakula eeh vya kung’wa hivyo nevileyi vidomba mbiri kuchangamka kuva netsingulu.